لو كان بامكاني ان اشهد حدث في التاريخ كنت بختار غزوة بدر لان هذا الحدث كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاسلام كان في الكثير من الدروس والعبر غزوة بدر جمعت بين الايمان والصبر والارادة وكانت بداية للتمكين لهذا الدين بعد ما مر المسلمون بصعوبات كثيرة في مكة كنت اود اكون جزء من اللحظة اللي تحقق فيها النصر وأشوف كيف كان الايمان بالله